Pa mí el café solu. El café no nessecitava más ná pa sel escelenti. El café solu i el chocolati pos sopúu qu'izimus paquí. Peru to estu siempri que'l café sea güenu porque cudiau… conos cafés güenus qu'ai paquí, comu Cafés La Pepa, que sonin de paquí de Los Barrus. O el café de Portugal, Barco, Delta, son cafés que hazin parti dela vida delos estremeñus i assín i tó ain baris que ponin un café mu malíssimu.